Kôi iya dire ogon kôi fôor dîiŋa ye taŋa lau buru tarasu tee keya unnu fôor dîiŋa te halas toore lau buru taras. Ogon subuma ña nuŋoo? Fôruu mire halas ina munda dii, ojoba ni munda dii. Fôoruu mire ôwel bidaayar halas duro daguŋoo maiša mire na tiri. Maiša ini kege nuŋoo? Ôwel dire nore halas fôruu kulera ŋoo walla yege numa fôruu kolera taŋore mire halas daŋuŋoo ediner arni tînii. Arni tîniŋoo halas arnuu tee îyi a ŋiluu ŋa tuzoo mišil arni mire za fadirga ini zarde ke halas te geniŋoo îyi a ŋiluu ŋa tuzoo halas îyi a fôor ŋa mirere ley tînere halas rešenere walla aka nuwaa yercidiere halas mungo ni daa mungo yerciñeŋg a banan koni daa banan yerciñeŋg te mire faide hun fôruu ŋa. Ogon faide kuri halas noore fôruu kolera ñoo Inii halas daŋoo fôruu duro mire bosa tai. Bosa mire nefera munda cikii, bosa nofora munda cikuu halas noore mišil bosuu mire tamere buŋaarñoo ni kefi huma ni šiša halas bosuu taiere kuru casiŋar ñoo ni kišima ni šiša halas bosuu buŋarñoo tee ini tira unnu «jambat» indik êzii eke daa tuyindiere halas ini tere bosuu taŋore halas gêdir noore gûr buuŋa gor taiere halas te ke ru gonum boo ŋirig. A ogon ôwoti casiŋar ñoo ini tira kuri tira cii «jambat» yindig halas markaba walla ini te ke taŋore fôruu duro nerere dogu addira nerere ini sêŋge ke mire ginna fôruu daa taruŋore halas tei mire ogon bosuu ‹ unintelligible › munda dîi ñeŋg te ke. Ogoni fôruu duro ina mire munda ziyadar cikii bosar mire kûllir halas ina tamire ogon gora daa šetir nindaa Ôwel dire fôruu mire duro komile ini bosuu duro ciŋa nima ru wusaa dann amma i kubba i « Bosuu goni gor cii, lakin gon bosuu gor bêyi » yindiga re. Te mire fatiga mire ciire fôruu duro inda laazim fôruu duro taganire te- i dirig te ke. Ogon bosaa addiya na cikii. Ogon teru ruku ru fôru duro ari na cii. Ogon fôruu duro gûlana cikii. Fôruu mire duro aŋ fî ma giski luga dîŋa teru duro aka mira nefera ajib cikii. Ogoni fôruu duro goru ni haywan ni guru ni aŋ mire na ugi, te ke fôruu mire duro te ke. Ogon fôruu mire daa ina cussa inda aŋ luga taŋoo. Halas mišil ina unnu batoo daa daa niyere halas daa fôruu mire dama bîyuu ginna halas randire ke. Ogon amma gura te mire oruba ru gisidi bîyu halas ini ai ina mišil ina markab addiya kaga dîdi daa awa uũgug Halas aŋ daa uũgunna ni agar buzu re pulaš. Halas « pulaš » indoo, mana ma fôruu ciirima daa furaša nakere halas êza daa mura ginna tartindi re ênerji aa unnu êzaa ŋa na goyindig te ke. Te jillar fôruu mire ogon ciriima daa amma mire ini komil kasug ke ni geyindig daa ina unnu duro buŋa ni haŋii ai mîšil yaaŋikoo na yaaŋar ŋoo na te ke haŋi. Ala kûlli hal mire ciriima ru koore ini tira owori daak walla noore muhutaj buraniŋoo ginna cirrimar re haŋi te ke. Te jillar êriši a unnu iyaa ŋa ye, êriši a unnu fôruu ŋa toore a unnu fôruu ŋa dagu ru subba ara jillar te ke. A mire ginna ru akiru fadirga halas, êrišuu a unnu fôruu ŋa amma gura i kôomil tûrteere mire daa ini na geeyindigi siyaaha. Ogon siyaaha a unnu fôruu ŋa iyaã ŋa ru dogu cussu te ke.